لا أبدًا، مو كل الكلاب بنفس الود، فيه سلالات مثل اللابرادور والبيجل تحسهم مثل الأطفال يحبون الناس ويلعبون، بس فيه سلالات ثانية مثل الروت وايلر أو الدوبرمان يمكن تكون أكثر حذر، كل كلب له شخصيته، والتربية تلعب دور كبير في سلوكه وتصرفاته مع الناس.